פעשיה ואחד אלנהאר קטאשף ראעד פדאא נוג’ם ג’דיד קייטלמע לטריקה עג’יבה, מאקאנש בחאל אלנג’ום לכ’ריבין. כאן קייבדל אלאלוואן וקיישעל ויטפא בחאל קייבغي יוסל מסאג’, מלי קרב ליה בספינה דיאלו לקא בילי האד אלנוג’ם מאשי גור ג’רם סמאוי, ולקין בעד מחפי לעאלם, משאפוש חתא ואחד מן קבל. לעאלם עאמר באלאלוואן וקאיןאת עג’יבה פיה כלשי חי וקיייש.